Ty treako amy kolotsay Alemainy io zane e, tea tea aritira, <hesitation> filma, sary mihetseke toneny, zay zane ty raha treako fatao ereo